Mmpiavaka an'i Inde voalohany zare tsy mamono aomby fa ronono ndraiky azon'ny zareo hoanigna, dia fivavahana zare agnisany firenena maro fivavahana indrindra ambonin'ny tany dia <hesitation> mampiavaka ny kolotsaina an'i Inde ko ao zareo any manomboka amin'ny dadabe jusk'amin'ny zafinjareo jiaby any possible ho trano araiky dia akeo koa amin'ny resaka fitafy raha vao mahita fitafy zay dia tonga dia hay oe Indien na tsy Indien.